احدث مغامرة سويتها انه سافرت لحالي سافرت دولة ثانية وكانت ممتعة لإنه بالنسبة لي تجربة غريبة بحكم المجتمع اللي احنا عايشين انه ما في سفر لحالنا فكانت هذه التجربة ممتعة بالنسبة لي انه سافرت لحالي اعتمدت على نفسي استكشفت لحالي حاولت اخطط وانفذ خطة لسفريتي لحالي ذاك كانت ممتعة.